Ipuere vaera yande yarovia oyue jaeko oikotai yande yayemborita, ipuere vaera ko iru vaereta ikavi oyemongueta yande a yandepuereta jaereta ndie mbae yayapo erei mbaeti ko yandepuere ye jokua yayapo yave, jaeramo ko ñanoi tai jokua mopeti rami kirei yayembori vaera